<hesitation> Laha zaho vao nahazo <hesitation> loka am' lôteria zao: magnamboatsy tragno aho de mivily tômbily, zay raha ataoko; de <hesitation> mandeha manao vacance koa.